Tävvelikku õnnõ? <hesitation> No iks um võimalik. Aga no misasi tuu tävvelik um? Õnn. Olõt vahepääl õnnõligumb. Sis olõt veidemb. Tuu iks vaeldus niimuudu. Käü lainõviisi vai niimuudu. Et vahepääl olõt iks õnnõdu kah jo. Niimuudu tuu asi käü.